مرحبا كيف حالك اليوم؟ <hesitation> أنا هنا في صالة العرض ،وأحب أقدم لك فرصة مرة رائعة ل <hesitation> إنك تشتري سيارة جديدة ،عندنا موديل حديث بيتميز بتصميم أنيق وأدائه قوي مرة ،واستهلاك الوقود ممتاز ،تقدر تجرب القيادة وتختبرها بنفسك.